<noise> tu tari putɛsi'a yeti deebia bii sakua kɔbegɔ san kɔ'ɛ iŋɛ fu dia puan ti fu di bii fu de'eni mɛ la ka ti ka kɔbegɔ la paɛ fu nuuren, ti fu vole ka. Fu wan burum.